Pri taim go lepo pekala gawaba, pri taim go lepo ninako ni onoi ninanko lepo ninangko asmali onoko asmali ninanko onoma ninangko loida as ko pole pole moma ninanko lepo, enang rit ago baibol. Baibol loida rit rit astowai napo ninangko lepo enang, buk rit agoo, lepo buk, buk leppo rit ago buk lepo awo lepo nado, nadoi lepo <hesitation> pagago popo tabeng auko te buk wili ama, ninna ben carson loida tee teuka otokas rit ago, napo ninna lepo buk, jois mea nna, lepo rit ago pri taim go onoi. Awa tewa meke lepo mealuko lepo pawagonai te, te pri taim go onoko. Te teba gawama eng ninanko te, pole pole mola ninanko uwanimalawai, uwanimalala ninanko wau malala napo ninanko nigimalala ninanko napoka tolomalawai, tolomalala ninanko, tee teu ka gawastowai ninanko enang atoio ninanko lepo pri taim go ninanko pes buk malako. Pesbuk malama ninanko pesbuko lepo ka tewo, lepo enang o, baibol kout naba pesbuk owago tee piri taim go onoi te ule te ule owama te ule pagalomuai nii nangko obomalio nii nankoka wela tee lepo te enang baibol vesna owalago teka nnangko tee obomalio ninanko lapi asing ninang mudekina muko. Pri taim tee uwaka oto waluko ninanko, ninangko napo ni nangko tang asimalawai. asimala pole mokolo tade malala, te napoka tewa gamalitoai enang nauka tee peekaba ninangko, ninangko buk ninanko rit abai, ninanko ka napo tenia tewa gamalinoko welaka mudekina owai. Asii tademalala ninangko wau mal wau uwa anda wau malala napo buk rit abai, buk rit ko pole mokolo ninanko pesbuk malawai. Pesbuk malala napo tee temas o o wagolo, nap napo ninanko asimalawai asmalala tademalala napo wau malawai. Lepo te tewagamalako.